अशे खूब शि जनावर असत चि आपल्याक वाचोवपाक खातिर। खूबशे उपाय लायतात थोड़ी जनावर आपलो रंग बदलतात। उदाहरण म्हंजे गिरगिट थोड़ी जनावर आपलो वास लिपायतात। जे कोण तेंका भक्षण करप असत तेंच्य काडल्यांक उदाहरण। म्हंजे हरण, ससो, कोलो आनी खूब शि जनावर।